Njaɗo leydi Demmak fuf, hokkete habaruuji, nyamunda maɓɓe, ko hawti e gene, e doya busa, li'o na'ana e ɓikkol lekkol ba mangoroje, gobaaje, e biriji.